Ny fomba tsara azo atao hiborosiana nify a dia: <hesitation> mampiditra rano ao am-bava aloha dia mokomohina dia ariana, dia <hesitation> mangalaka colgate ianao a dia asiana colgate ny borosinify. Dia lemana kely <hesitation> bitaka ny <hesitation> ny rano miaraka ny ny borosinify miaraka amin'ny colgate dia avy eo kosokosehina agnatin'ny vavanao. Dia haronina tsara ny ambony ambany anelanelan'ny nify ireny hesorina aby ny raha marobe, dia avy eo a kobanina amin'ny rano madio, dia vita izy izay.